In Israeli lu clima è mediterraniu vicinu a la costa, cu nverni timpirati e chini di pioggi e stati caudi e sicchi. Li pioggi si cuncentranu tra nuvembri e marzu, spissu sutta la furma di timpurali curti ma forti. Nta li zoni di lu disertu lu clima è chiù aridu cu forti sbalzi di timpiratura. La nivi è rara.